Tsy nivolambolan̈a anao niany! Asa raha nan̈ino eky? Ino ma raha nahazo anao? Ino ma raha tsy parpare tamin'ny tany nimboanao tan̈y sa nisy raha nampameloko anao sa nisy raha nampalahelo anao? Anao karà tsy narin̈esan̈a koran̈a fekiny sady tsy nirasa volan̈a nandeha. Tsy nivolan̈a anao navy. <hesitation> Lany fanahy e.